Bu wusa jangandi. chi ka, ku buche kin in sambir chei a dwi souri. yi bwei souri pina daban daban wei souw kikun yu ning wandi yi wuna nyu no yir kwi souw kin kumau. tuye pwari na kumau kwi. ka tuye pwari yi kukulani yidi si ba gula mwasi gendi a jegu masi yi jegu toh toh souw kwi yo yi wunonyo yi yir mun kumau. kumau kuma a puna lani wuyay yoko yitoh ma kingi wau pina tum tum. ma kinguwai la wane. ma kacho yiti ma ma dina suma ba wuni na yoh kumau kwi. toh wei ku kuma yi yir mum kalau, toh kalau kwi yika nyindi swiyi nin yi kala swi woyi sow yo ma nin tuyari a miri. Pwari idiy jey nwa ma jey ma kin guwai piye poloh poloh yi wandi lepen lependi to twi kalau. toh kalau kwi yo a pna to souw yiri. Inyi kalau yokoh a nyonu souri tin puwei in yi yanga a gapri don bu insoma kin tina souw ti lah wi. wwoyi souw kikan don a chingu no yir kin lengyi, toh yoma lengyi, nin tu twiyari. kama kwei ti twiyari yei ma kinguwei duarin duarin wuchi chi. noh bwasani noh wei. woyi kikun don noh yir kin lechi, makungoi ti twiyaryei piti piti toh mwasi noh wei noh bi wei yir tu noh yir min bagu toh yo lechi kwi ma kinyuwai yo yi wuru yi kach kano kachi no ba kacha chude. toh noh ba ba noba menenga. ka no meneni noh deri biyau no ba sun yo bur noba to so bingu bagu toh ka no sundi bagu ko koloh wi no bini yi lech kwi, souw koh dine lechi nin wurei tum tum. noh wei noh deri noh sundi yi bagu noh bini, noh siy. toh mua- mua a ko souw non nindi ampani yi tongare. Toh kaga koh souw a ninga wurei a tuntun yi puna lei whi. tum- tum bukunga don ka buya ya lafiya neh souw kwi noh ba anda noh ba kakah. kanoh kakai. kanoh souri. konoh nyi babuya tibak, ma kwei babuya wuni tubak chika chonyo youw no kinya buya wungi don yoh ni kalangu tum tum a miri nah souw kwi. toh toh souw ku in puwei in sombra min in yi kalau, <hesitation> in yi kumau pereh yoko inyi lengyi. pere yoko inyi lechi sori kaci ni nii toh tu a puna landi wuyay i wu nongo yi suma min no moron to sowri a puna akoma souri tu no iri tikingi neh yi pwe a puna chika kumau yi kuklan pwari. bakwara ka bengay ka nu jun ma puwai ba ninga toh kaga duka toh souri yiryiri yi pwe toh yoko yito ma woronnoh landi ma kingoi kinokinou wanda yoko yitina. Lah wane ma ponguwe ma dimmuwai la wane ma kingyi yiring toh souri a pna yoh ya lei irtu daman bagra ningi yi ninga a daya irin tou souri yi dei nem nem yi yo, wanda kai de nem yi yo bakwara yirwa bu wunon wa yi jukroh puno punah son wai. toh yokoh ton souri tu inyiyambra toh a toson liyangu ner wukum koh ma pra ma noh yicha lein kuma na chei.